Fanan̈aovan̈a sôsy kiory, an̈ao ankendriky aloha tsy maintsy manan̈a episy jiàby anan̈anao. Karàha: dongolo, dongololay, sakaitan̈y rape, avy eo mila sotro aroe amy kiory àby in̈y, mila sotro araiky amy kafe <hesitation> kafe amy kiorikima, avy eo mila ron̈ono bôka amy vônio, ran̈o vônio in̈y zen̈y le <hesitation> jiàby in̈y, avy eo mila tômaty, avy eo amizay fanan̈aovan̈a izy <hesitation> eo amizay avy eo ataon̈ao atsendriky loily afanain̈ao antsendriky loily in̈y, mafan̈a loily in̈y vô alefan̈ao le- poavra, sely <hesitation> sira ndraiky raha jiàby ren̈y, kô fa mafan̈a in̈y zay vô alatsaka amizay fangaron̈y afaka, dongololay, sakaitan̈y sy ny sisa àby ren̈y, ron̈ono bôka amy vônio.